Eyuva ndari evi komwinyo wandje tjimotara mbasuverere omukaendu ngo mukuendata woya nandu ya tjikutirua mbemusuverere nomasa, mena rokutja wendjikurisire norusuvero eyuva ndari evi kwami rari omirongo vivari komweze imbo musenina ombura ndji mayovi yevari naimwe ombura ndjo mbari puna hongaze yandje omutena wa tate mo khomasdal handje mama nangwari uri kotjomuise eye watu okutja hongaze yandje matjiwa kutja ami na mama twekuravi tjimbazuu okutja mevanga okuyenda hanjde hongaze yandje uno unatje uvari outiti maanga kutja mbitize ounatje okutja maso kundjihorekera nu kutja kwatjitwa otjikwae eye maende vekatare ongaro ndji poutenga mba kutja kwakaenda otjikwae nu kurivi amaa vekundjiraera otjina tjo tjiri tjendjipindikisa omaandero kutja tjiiri omundu mendjihorekere ondiro yamama kutja mbitize ovanatje ve okutja eyuva ndo tjiri yari euva evi navi momwinyo wandje oondi tjahungire mongoze aahungire nokutara kwami nokukondjisa okuhokora noku ami etja aahaa pona mba peno tjina tjimwe otjikukutu tjimehorekerwa nu otjikwae, aahaa matuya nambano nai mei kotjomuise. nu kunaiye, aahaa kakuna tjina nu ongwae omwinyo woye tjiuri kombanda nao ndji raera owatjiri uriri kwakaendae? Aaaha kakuyakaenda otjina uriri mbino tjina tjimwe kumekapura ku uazamo nokukotoka aaha sorry kumekapura komukwetu wandje ngwi nokukotoka, nu ongwae omwinyo woye tjiurikombanda tjimokapura otjina uriri nawa? Nami noho mevanga okukatara kutja mamukatara otjikwae kako kara puno vanatje uriri matukotoka nambano nai, okuvaya avekavandama ovekavandama tjimavekotoka vekundjivaza amberikutjire kotjiuru meriri, mwatje moririye muno vina mbimamundjihorekere uriri aahaa katuna kukuhorekera otjina hungiree owatjiri aahaa nyoko watu aata mbarira nu ongwae tjimuhina kundjiraera owatjiri uriri okutja poo mwavanga okutja opuwo ami mbikare ponganda ovanatje atja tutwaerera uriri konango konganda nu ongwae okutja ootjina tjitjakaenda momwinyo wandje tjitjendjihamisa tjinene keihamwa imbo mutima wokutja mama watu kako handje ami metjiwa rukuru kutja omundu ngo wakurupa wavera nu noho otjina tjitjemuyeta motjomuise eekara koresevate ouvere otjina tjitjendjihamisa okokuu kutja pakaendanao nu mehorekerwa uriri otjina tjitjendjihamisa.